hahik lalle miwawai bayani eh dau defuk cinkafa hairi cinkafa tadun ummake to minyahi gesamin tayidi mingarti furo to min liraidi to didan nani nage sedda mingari min sokkani to min sokki min garta ni mingara min tefa fayende amin wonde min gara min lotadi todi labi sai min ba'ina min defani todi wadi ba minti biyar to shida ni kafin di benda gabadaya sai jiffinadi hairi shokiri kenan banda yebbe ta jippinini sai baila nani diyam peudam to di feuti a yi'ai edi buta sai gutina fayan deden bilade dau katane gada diyam sadda gadda shittin gadda neban biriji gadda hadi gadda magi gadda shitta gadda neban biriji gadda albasa taya gada derdon yau abedai diyam seda yo a wai'nai no a ambaidi sai difodi ba lokaci seddadi saidi yardi diyam bidu aa bawo dunka shak mari to dan timi to a yi ai edi buti wodi mari hairi shikafa shokiri kenan to sanna to dun hautai di eh yebbe bo a artai ba'ina diyam saidan powi sai gadda yebbe besade ta weside delabi sai gada der diyam der fayande. Tode godi der fayande de defake de defake ton eh nde defo shinkafa bo adon wadiga suttuki dun a itta gabon leddi en kudun kudun waye waye karma miji der duna tattarake a itti gadda jo'ina ni to yebbo bo daman a bilide dau yite ale dond efo to de defake de bendi a wawai tayi stamo dade ittade jo'inade sai ngada shinkafa ridin lotadi hairimi sai gara gadadi hairima wala aa ngadda yebbe den daga kecce ko cin kafarin din kecciri yibadi gara kauta dun aa to jo'ina yebbe de a jibpinidi sai gara bila shirgari din hairima to di dan defake sedda sai tsamo nda di sai gara gada nyebbe den sai gara kauta shikafari din kai to di hauti sai beddanadi diyam sedda hairima. E ndi defo edidefo to ndi defake ayi ai yebbe den de buti de pa'i dou sai ngara njippinandi to shokiri defatama to jollof gadan tadi ma diga ndi timminayi beduke gara gadda hadi gada ɗun ngada dun dun pat majun gadu dum hadima gara gada koduma derdun sai mabba di yaha jododa gefe gada ga yenuki hukkundi lokaci gidda hairima shinkafa eh nyebbe kenan to be shinka ri din shokiri mari defata sannan nabo eh jollof gadda tadi hairi bo ta wari to todun sederjo besadi sutta kowon dermari irin gabbon leddi en irin hude hon ko a heɓɓi ranayi sannan demari wodi baleri baleri suttandi jo'ina ndi sai lotadi dilaba tas gadanadi diyam non a jo'inaidi ta wo'ini fayande ai ngara mbailadi der dun ta wailidi A hubbi yite ma a waɗi ledde a maɓi sai yaha njododa mada yaha nde nani ba min ti sappo ko sappo eh joyi defake ndi defake sai ngara ngadda lamorga sagadda kanowa gonga sai jo'ina dou don to a jippinai fayande nden de pat pare don a yahai mbaila ta waili di usi diyanwa gan diyanwagan ga ustake ga pat maga a witinta diyan gadon sai biltada payande den ta biltake nde sai gara gada manja der don taya, na manja kan albasa der don taya na manja kam albasa der don to dan sa'ake a wawai gadda shinkafadin baila derdun sai gadaga fillukidi ta fillutidi asa'odi di da jillitidi diwadi ba minti didini dau yiti gen to dan lokaciyel seddani todi yari yite a wawai yippinadi to hairi madi hauti dagadon sai dun wada wakki kugal kawai kohani to bawo don bo ta yidi waduki di. irin hairi etare eyebbe awayayi gaɗadi amma ɗijolof gidda wakkidi na cittafere nebban fere ba a warai arta gada vhadi sagara lota yebbe sai gukkade ta wakkide dekoshi balokaci seddani ede defo tode defeke ton saga kosha shika famada suttadu sai lotadun sai gukkadun der dun ta wukki dun to koden ma kaya hadi kam a arti awukkidu kodenma yebbe kam battiti kala hairima diwatiti kala maria lotidi a wo'eni kodume saigara sai bailadi to fa a gibpinadi sai tofa pelkel gara jododa kawai gada garenu ki sai duwadi lokaci cam sosai di fodo lokaci da gara dara to diyam dan timmi a wawai jippin kini to niyam timmayi ba awala hali jippin kidi dalili di bendayi wala kodi nani ma tau dole sai a hubi yite kan goga goga dinani yite don a burai yiki riba mari ko auki mari a yi'ai diwodi auki daga defuki.